Bueno, xóo na̱ju̱mu̱ꞌ rí ikhúúnꞌ rí- rí naꞌñuu, khaa, náaꞌ régo̱o̱ khaa lapicero, e̱ste̱e̱, bueno rí nda̱yo̱o̱ khúúnꞌ rá, e̱ste̱e̱, rí géꞌdoo ne̱e̱ mbaꞌa khaa, kha parte géꞌdoo̱ ne̱ khaa, e̱e̱n, tubo rí mba̱a̱ rí ndóor ríxa̱á naka rá o rí, mí mbá rí smídú gíꞌda̱ꞌ awúún ná kajno̱ꞌ tinta, e̱e̱n, rí jndo awúún rí géꞌ-rí rí jndo awúún rá géꞌdoo, e̱ste̱e̱, tíntan, pero géꞌdoo inuu ne̱ mangaa, pero ná inuu ne̱, géꞌdoo xóo mbá khaa, xóo mbáa balín tháa̱n, e̱e̱n, rúꞌkho̱ juun rí naꞌñuu khaa esparcir, khaa, rí na̱gu̱w- nagájnuu tinta ꞌne, xóo, xóo naꞌñuu, ste̱e̱, xóo naxnúu ne̱, khaa, vuelta. Rúꞌkhue̱n ñajuun rí, ste̱e̱ naꞌne rí nawiꞌtháa ne̱. E̱ste̱e̱, ríí, e̱ste̱e̱, <hesitation> bueno, dependiendo, khaa rí mbaꞌ inii xóo xúge̱ꞌ rí lapicero ríga̱ rá. Tikhu rí mba̱ꞌo̱, ríí xndú rí gída̱ꞌ awúun ne̱, khaa balín rí gída̱ꞌ inuu ne̱ rá, e̱e̱n tikhu ríí lakiin, mí tikhu rí waba, i̱wa̱á mba̱ꞌo̱, dependiendo rúꞌkhue̱n rá, rí e̱ste̱e̱, kuaꞌnii naꞌtháán ne̱, ya sea smídú, ya sea ko̱che̱ naꞌtháán ne̱ khaa.